Suŋkaroo miŋkaroo bannaa konoo bannaa muskotoo keekotoo anamsutoo al'labanoola anoola fulanjaŋoo araajaba konoo araajaboo sunkar konoo kar taŋ niŋ fula.